Əeh jumma kam jumma fita dadamaŋmya vita magamaga vita dadamaŋm na vita ghlum mah nana na əe zəɗa ko kakghe əe zəɗa gargara ghjamma da vita ghjuma na vita vəvula dadamaŋm təanə na ju-jugwə sallah asubah ushinaɗa flub-fludə ta haŋ ja-jugaŋ sallah nago mo ushinha əbawadəe, əwova waɗatu uvu iyo vuvahaŋ tu uvu faɗa fadahŋ faɗa nago haŋ, na go haŋ votuvu ɗaɗa əna vulunyin dadamuŋm dada haŋ no go han jebe dan karatu lubulan han dun karatu sasa han dama karfa shabiyuwə da suƙohalo sasa han ko vuvə tuvə nago han subta klufta vita sasa han, sasahan ina vuləni dadamuŋm dada yin zəlza yən to vita nayə gana ghulaŋyə ha karatuwa əeh dadamuŋwo tsa-tsa haran mghga inna habayo lubulahan vita ja-jugul salah saga salo um glum mə na go han jabe dun talla sasa han kara ɗali haba-bayo tsuhava mghga da nəɗa, nahan ghulanə hub-han da naɗa jawu-jahan alhamduləllah da ma fita jhluma kam fətə mai daraja nə, daraja na haha darajini gar-gara da fita saƙuɗi, vita valanivula dadamŋm ko kalfa na jakayin suƙwayin da nəɗa ko na darmaka ufta fa sasulawa yin alhamduləllahə Sukwə da omayin bazəzəbyin karayən to asabar, ladə ghulŋə ha karatuwa nasaruwo, sai karatuwa dadamuŋə hahaɗa, karatuwa nasara haɗuwa, vita lubulahan dadamuŋm sa sa ha habayə ghulaŋe kara ɗəlaɗa habahayo inda cuhura mghga cuhuroyo inda cuhara bayŋwo lubula haŋ da neɗa dadamuŋye tuval umundo undo bawo ta vulowo na golo sogasa ghulaəe suƙ wəyin ko kalfa javayo ko na ghnya sukwayin da naɗe alhamdullillahə mun goda dada muŋm, dadamuŋ da ma kla fətə ma dolə naɗe yad'ata sagasa duniya da godiya maɗə, sagasalo vita laɗa gulaŋə bazab han karatahaŋ, əehan jabe dum makaranta, sasahan lubula haŋga dada-dadal ɗafa, yaɗa ghulaŋe jebe da vala sana'aya, vuvahan tuvu nago han sukoha da mghga, nogo han da sar jeɓu dun makaranta, yaɗa ghulaŋ dodi kosayaɗa vita dadəkosayaɗa kakaɗayə alhamdulillahə kaɗabiyio da ma ganu kam əeva dadamiŋm, vita sakwidə javaka, vita sakwidə haka da jəvuwo, manvayə cuhuraduniya, aka dukala fitina na indaɗənə ha ɗamogowo dələ vita sakuɗika da jovo vita sakwəɗə kə haka da jovo bazə kaka ɗayo gwə ɓazab karaɗayo go me sukoha da mghga. Vita inəena doɗi vita ba fadə han faɗuwo nago mə faɗaŋ hagaɗa, kajuwahanŋ jaha dom makaranta əehaŋ dəɗənya damago haŋ lafə magamagahan lati ghulaŋə dojul tahŋ kamar makwəɗa talaya haha sikala məɗə to nago mə fadu glaɗaɗa, fada-faɗəyo, funfutə həɗəka go mə vutu-uvu, vun vuə to uvu ka juwə ushinaɗa suko ha danadə ina zwo tahaŋga to vita ha ina zəwo, sukwana sukwi sukwi garin kwakə ta haŋ na go haŋ suta vita sasahaŋ ka juwo haŋ jebu dun makaranta karatu vita sasa haŋ ghulaŋyə to inna tahoho dadamuŋyə tuvumuŋdo, vita javajayan alhamdulillahi javabayŋo alhamdulillahi, damaŋ cuhura ɗakana kam sai dai, fagudufa, vita fagudufu bawana ina sa javuka worka dəndanta nə gar-gara, wədavalaɗata ban lantanamə inna ɗakana mə suma ma, balantanama sum baafa ma ganavima kada kaha talaga ma wə da vavalata, vita vuladavula dadamŋm to hamdulillahi kaka vita valada bwo alhamdulillahi kaka konuwo na ma dadamuŋm sunfa gana ma əvula dadamŋm balantanama dzuka duniya konu na əvala dadamuŋmya, vita haha əvuga oga da ghulayə fada-faɗi əvuryga oga ɗa to kamar dakəna haha tun-tula golo, tan-tola korulo kaga lamuŋ intana ganama labulə sa tan-tolaɗa nogolo ghigita. Labuloyo sagasayo vulaŋvuloyo tahaŋ alhamdulillahi ŋ suɗako ghuluŋ mu vaya vita kakadi ghlanaɗa go mə jaɓe ogo ɗakana zəvo tahaŋ ma bula vita javaja kaha ina amjuhava tunda valanuvala dadamuŋa lafiya lubulaka namaɗalnaka alhamdulillahi kaka ŋ to faɗa-faɗaka nago balata oga ha ŋganə lubulahaŋ ɗamadəma haŋ vita sasahaŋ mghga inda sagaka ghalaŋə nago vulunta tohaŋ amsuəo ko ghulaŋ kakuɗə flənaɗa da dadə kosaya nŋana, vita kakudo gweme jabe da ɗamo, intanə ganama sa lubulayin, laɓe dodo kosaya intananwo əe maka ardi bala ŋganə intanə javajaka, amsudəko javaka wo daga magoka da koɓənə dakobahan juvava avaŋ ganə ŋganama ənda workawo ganinda samoguka worka dinda tanə gar-gara əla sakwiɗi java-java koɓo ganama ɗara jaka hiya masarə tahaŋ sukwa tina inana vita pupuɗalo əla sulkwi ɗi numamə ŋgana maganalo tu ushinhi zoza hay nago haŋ jabe haŋ dan makaranta, dzuaku ɗakana kam saidai faguɗufu, ubangiji allah nə davulaŋ tundu, dadanuŋə tuvukintunda undubawa sirtanda valaɗavala dadamuŋm alhamdullillahi sirdunda vadalabu kaka alhamdulillahi kike sunfu ŋganama na aŋn jəvənə balantanama cuhura maŋvaya am juviniya dadamuŋya tuvulmanda intanə hahəka ɗanəduwo nsuɗoko hahaka da naɗuwo Haka dakworo na kala fiti danəɗuwo haka dakworo na klafina hadi danaduwo dadamuŋ tuvulmando tu sa'na'a daka na gulanra vita labali kakaɗi ina hana no go vone jebu dan kustom alah yayə albarka custom na halna hakaha da jazuwa to masarə alə atargawaha rə alə atargo rə alə ghuramɓaghlare alə misare əein alə gorobarə summa da monuka valaduvula da damasym narə tala ahdəya, nara hara ahdy javakaka da funta asiriygha, ahdadamyr da fanta asərə zugunha ɗakanakam sai fa gudufə vita fagudufi bawaya ba agha daghilha gaf gula ma inna dakanama balantanama ma ɗbrumuka tala ma da jebe dubu tambaya gahaŋn labba afkana baba tambaya gahalə tu kaha talaga kam aə saldə fagudufi ah dadamuŋya da valuntan do vita sagasa dadamurym magaka vita sagabu dadamuŋwo na alhamdulillahə kaka ha inna guluta tahan dadamaŋwo, dadamuŋya tuvulmondo sufu gahama avala dadamaŋm balantanama cuharadunya ma avalada damuŋm kona ma əe ina dadamuŋm to ghulən kakaranta vita kakaɗa uzanŋ sakandriya kam gaba kam kaha ugega talayakam sai-dai fa gudafə, vita vunvulə, kamar uzanga zuguvə vunvula əna damogo ɗə da jonata vita vulanbowo haha dedamuŋm sana'a haɗahənaka nago da mogo da fan. Asəraya ghaŋənə, munvaya ma dai vita munvaga gana ma fanfa dadamŋwo albarka juvama da fuŋ alhari da suwoho amdiya zuka duniya ɗakanakau sai fa guɗufu əɓ faɗa-faɗaka dama marakwa kam, vita ja-jugaka sallah sal faɗaaka hagaha, faɗafaŋa ka hagaha, da watuva faɗa-faɗa ka vita ha ina ko harɗa javaka, ko nə javaka dadaka funfa-kudə mawə uzinha ghulanya na go jebuhang da karatu inda makaranta, makaranta, inda ka makarantuwa ha makarantuwo, tunda kaho gulana na ma dama dola mamudakaan nəɗa dada wahala, lubulaka maga magaka sana'a vita javajaka ko kosaya, ɗafa ghəŋyə doduka alele monuka funfu ushinaha mawe, da ma naya cuhura dunəya, vita bazabazaka karaha sasa ka mghga magamaga azahar, ah vita hakaraha bazazubazaka vwa-la-vow la ka faka to magamagaha zəhur gulənya ju-jugaka sallah, jujugaka sallah uzinha ghulaya də jebe dun karatuwa dadamuŋm lubulahan inda dolana karatuwa dadamŋn ɗakana kam alhamdulillah mun gode allah tu jene ushinha dan Vita sasəhaŋ, kajuwa haŋ da sukoha kam, kaha ma um mghga kaha da mogo təno nagwo ka da vun tuvu vuva ka tuvu dada ka tu dələ, magamaga ka ɗələ, vita fafaka dghuma dəfa tuva vita sasahan, ushangda da hankala kam da ansa mama əekaɗika nago ku vacunta, vuvulaka daga nan magama magama mangarəba, magama magamaga mangauba, jujugaka magakun alwala magakun alwala jujugun salah to, zəzakuŋ salah, zəharu kuɗa dafa magwo kune ŋdəaɗa da sakwiɗa, ushinha ɗakana alhamdulillahi tumonu kohariya adini, alə sakonɗe nago hang karawo karatun adənəya tahən gohang nuhuŋ əmdia nago haŋn da karatu, muŋvaya zəka duniya, kahama ghulanyə vita haha unda da monuka da zharha ko tala tala ɗə bukaɗata vita yanga kam koruka, da monuka ina dadamuŋn ha ina guluta taghaŋ dadamuŋmyo zəka duniya gannə saidadamuŋm balantan əmə dzəka ɗakanakam aga zaka dzəkwao dadamuŋm bayo na hamalrə